An atwërö mïö athïn yath kudi kinge dwethe adek adek.

Pï cem na ba etedo an agwökögï ï dërö onyo ï gutia ëntö mënë etedo an aumo wigï ökö na bër.

Bedo aböngë tic ömïö jö më pacö mër amëra ëka lwënyö gïnï ï kingï atata.

An amarö ruko etetei, kï cikat, kï kore ëka önyöng

An acïdhö apenyo thama kï both jïï.

Kwan ömëdö kero kï rwömgï më twak ï kom gina dïögï

Cön ëthïno anyira onwongo ba pol ï cukul ëntö ï karë ni dong ömëdërë gïnï ökö ï cukul.

Kwan öyabö thamagï pï tic na tëk pï alökalöka.

Ee wan etye kï mac electriciti ï pacöwa.

An mïtö anïn ï nët më jükö ober ëka pe öka

Obedo gar, pikipiki, k'ötöka.

Nïnö ï nët ëka kï pwodo ngët pacö obed na leng.

Mïö athïn yath më dwökö lyetho ëka kï kweo kome kï pii na mör.

Kwan ömïö nïang na bër tye ï kin lwak.

Jö n'ökwanö gedo gïnï udi na bëcö.

Gïn cükö cwiny ëthïnö më kwan na bër ëka mïö gïnɨ ëthïnö kwanö gïnï kï pacö

Ywënö kï ketho pii ï dhö coron më lwökö cïng kï cabun.